एक महिना मा चार से पांच बार खाणा चीज खरीदणो जां छो अर हर बार मी औसतन पंद्रह सौ से दो हजारो खर्च हूंदू। जैमा ताजा फल हरी सब्जियां। अनाज और भी जरुरी सामान शामिल रैंदू।